शल्यक अउ हेजहांग रक्षा तंत्र कई तरह के छोटे जीव जंतु में पाए जाथे एकस जानवर मन अपन रक्षा बर अपन शरीर के गोल गेंदा कस बना लेथे अउ शरीर में पाए जाये वाले कांटा मन कड़ा अउ सख्त हो कर ऊपर कति खड़ा हो जाथे जेकर से उमन के रक्षा होथे एकर में अमरीकन गिलहरी पेंगोलीन साही आदि आथे।